<hesitation> Ilana savony ndraika: <hesitation> izy io a fitaovana fanasana raha, fagnadiovana raha! Misy ranony, misy vovony, misy vaingany. De arakarak'zaigny raha sasanao zany a no ampiasanao ananjy fa izy io a fagnadiovana raha maloto zany a, le akora amin'agnatiny akao a no misy mangala loto.